Tamin'ny tao fahaenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo da nana ampira maneran-tany i Espagne. Nisy ady an-trano koa ta Espagne tao tamin'ny tao enina amby telopolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny sivy amby telopolo sy sivanjato sy arivo. Io ady an-tragno io da niteraky fitondrana jadona nataon'ny frankô.